Andarìu fe 'd cumisiun, caté vestì për mi e pöi andarìu fe 'na spasegiada përché a m'pias marcé e pöi andarìu mangé cuaicoza, ën gelato u üna ciculada cauda për marenda